Yëch ëch dun nënëm yë ju'ukë yë estetyam jedun tyubëk kot's yë t'suk myachë y kot's yë t'suk a'ax dun myas wëdyjpë.